Fundu vekwora mchere. Mchere kyevoka kwaondoa mchere uuelewe ute mathetha uvumbue mabuke, kwamhuta mabuke kwavika mringa wapho rukwenyi, mringa thomkaomivika rukwenyi kuwikie kamunyu kadu na mafura. Mringa uya uchemke, kamchemka kwathamba mchere wapho kindo kicha kwauwikia ena- hena mringa ukawikie rukwenyi wamichemka. Uwikae mringi- mchere uya usi- udoghoke dogode kindo kicha ughalutuakishe mpaka mringa uya undeuma. Ukamiuma kwaoe, oregua mchere uya kwavika mbai, kwavikia kwaondoa mfuniko kwavikia mkaa kahu kimetha kwirime uma kindo kicha, uvae mchere urevamiki kue koa kwa vataari uwe midue misha